Mizaha teatira feky tiako ai. Fôtony mizaha rô kara- karakarazan̈a filifilima ataon-drô àby ndraiky raha ataon-drô in̈y zen̈y, ten̈a mahalian̈a kokoa hono ny ôperà. Aviô koa in̈y zen̈y ten̈a misy an-tan̈àna eto oe man̈ano teatira. Fa tsy de mba mbola misy fan̈aova ôperà eto.